लंबी चलांग मारने वाले आते, <hesitation> कीड़ा अले देखिया ने, जानवर अले देखिया में ते। जसू के एक ते आपनो टीड़ा, इड्डियांग इड्डियांग रहें, बैस के दूरू उचली उचली जाये ने। डेड्रा, डेड्रा ने <hesitation> कड़ भाग ने <hesitation> एक पिसू करें काई कासल जानवर रहे ती ना। आपसा ती लोगा ने आपसीन चूड़िन इरती सव गुणा उपर कुदिन जाये। बैस कुदे, ने मोटला जानवर माते सेर नहीं हसलाच छे उड़ी उड़ी जाये। ने कहला कहला क्वांद्राल ये बैस का एक डौगाल ती दूसरी डौगाल पर फाक कदिन उड़ी उड़ी जात रहे। ने एक कोंगारू, कोंगारू ना हमरी भासाम ते कदी नावनी सुनती बाकुर, को एस लंबु कुदि कुदिन भागे